Pereceeyǝ láa nyɩŋ ne yɨwe nya na yaalɨ ŋwɨ mɨŋ ci. pereceeyǝ wɔɔ olokoroko fuu ŋwɨ rɨ wɨraakpǝ a yaalɨ. Vǝnɨŋ mɨŋ ǝlǝ kǝ fɨ ŋwɨ ǝlǝ wɔɔ wɨ kaamɨ kala yaalɨ perecee ka kpaka ne bwiirǝ kpɛŋ olo co ko ǝkǝfɨ perecee ǝpǝ lǝ̈ nyarʊ. Vǝnɨŋ ǝ lǝ fɨ ŋwɨ ǝlǝ pǝ ala kɔŋ ŋwɨ wǝ ne ci bwiirǝ sɩsɩrɩ wɔɔ oturu eleci papanyarʊ ŋwɨ oco. Rɨkɨsa kala kɔŋ ŋwɨ kǝ lo kuŋ ne keriwǝ kǝ alanyarɨ ŋwɨ oloco ke wɔɔ, vǝnɨŋ kɨla kaalɨ atakeriwǝ opo koonuŋ rɨ bwiirǝ vǝnɨŋ alo konnu ne keriwǝ sɩsɩɛrɩ rɨ enireni wɔɔ ǝkǝtɨ anyarʊ ŋwɨ oco paape perecee nɨŋ ko wɨlɨrɨkpǝ dudurǝ ɖi perecee lée siri mɨŋ tɛlɩ rɨ keriwǝ kɨto wǝ ne siri oturu siri la tɛlɩ ya la taa keriwu mɨŋ tɛlɩ wǝ mɨŋ ala yaalɨ ŋwɨ rɨ nyarɨwǝ waloko amɨŋ taa keriwǝ alo ko mɨŋ sǝ ewee mɨŋ bɨ mɨŋ koonu ala taa keriwʊ mɨŋ konnu ŋwɨ ekperiwaayɨsa motuisa mɨŋ koonu mɨŋ wo wɔɔ oloturu olo wuru ŋwɨ paape nɨŋ ko wɨlɨrɨ vǝnɨŋ ala nyɩŋ ŋwɨ kǝ ŋ kpɛlɩ rɨ nayrʊ nɨŋ siri ŋ ko wɨlɨrɨ. wǝ perecee la ayaalɨ ke wɔɔ perecee nɨŋ taa fɛɛwǝ wɨ taarɨ rooroo kɨto mɨŋkɨsa wɔɔ dumurǝ mɨŋkɨsa olokoro tomɨ naa rɨ no bwiirǝ. a láa tɔ bwiirǝ sɩsɩɛrɩ kanyɩŋ fɛɛtomɨ naa wɨ kpii oturu o lóo korotomɨ naa kɨ wɨ kuna wɨ kpii ŋwɨ. Dɔŋkǝ perecee wɔɔ epereepǝ pɨ láa taa fɛɛwǝ wɨ kuna wǝ pɨ lǝ́ǝ pɨ kanyɩŋ wǝ a láa yaalɨ perecee ka mu komukune keeriwu kɨŋ pǝtɨ mɨŋ ko wɨlɨrɨkpǝ. ŋbǝ aɖɛŋ lokoroko wo rɛ la tɨrɛ ke faŋ kɨto wǝ mɨŋ alo kunekeriwu nɨŋ ko wɨlɨrɨ vǝla perecee yaalɨ wɨ poonu na gakǝ ke kɨ lɛ kɨ raanɨ ŋŋ vǝnɨŋ mɨŋ ǝlǝ fɨ ala sɔ vue yupǝ sirɨtu anyɩŋ wɨlo poeri sɩsɩɛrɩ kɨto perecee yaalɩ ri rɨ wɨ rɨ tukpatɩwǝ. lǝŋlǝ olo wo na gakǝ ala nyɩŋ wɨraŋkpǝ wǝ ke kaawǝ olokore siiri ŋwɨ kalɔ sɨka náa <hesitation> nɛ nɛ perecee lo ru okuri duturǝ ɖi enyipǝ pɨ láa taa na gakǝ ke fayɩŋ. kɨto wɔɔ perecee la ayyalɨ kǝ wɨ poonu. la nyɩŋlǝ ŋci rɨkǝ ala yɩrɩ no yurǝ sɩsɩrɩ kɨŋ nuŋ lǝ kɨrɨkǝ olo pwo ŋwɨ ŋ yɩrɩ lǝ perecee yaalɩ wɔɔ wɨ ri rɨ tukpatɩʊ anɛŋbǝ bɨŋkpɛ pɨla nyɩŋ pɨla yaalɨ tɛ pɨ ci nɛŋyǝ vǝnɨŋ olo fuu ŋwɨ ǝ láa fɨlani ceeceeyǝ nyiye na yɩrɩ nɛŋ yɛlɩ yaalɨ tɛ kɨ ŋ yaalɨ ŋwɨ ŋ koonu lǝ anɛŋbǝ pɨ láa nyɩŋ pɨ la yaalɨ tǝɛ pɨŋ ci paa pɨla nyɩŋ ŋwɨ bɨŋ ci duturǝ ɖi ŋwɨ née re pɨ mɨŋ ɖu ŋwɨ nóo koomɨ pɨ rɨ bɔɔrǝ bɔɔrǝ lǝ mǝrǝ ŋwɨ noko mɨŋ siri mɨpɨ pɨŋ nya kerwu pɨ ri vǝnɨŋ pɨ kpii pɨ lóo ko wɔɔ nɛŋ la yaalɨ tǝyɨsa láa wɛɛlɩ mɨŋ ti pɨ láa ti wǝ la wɛlɩ le ti pɨ pɨŋ nuŋ nǝ kɨrɨkǝ vǝnɨŋ la faŋ bɨ pɨŋ ya vǝnɨŋ le tipɨ paa ma pɨ sǝ dɔŋɖǝ pɨ lóo nuŋ nǝ kɨrɨkǝ pɨci pɨla yaalɨ tɛsa paa paa aɖɛŋ mɨŋ lǝ nyituŋtuŋ rɛŋ alo ko olokoru oloko a láa faŋ ŋwɨ aɖɛŋ nuŋnu lǝ kɨrɨkǝ. paa mɨŋ yaalɨ tɛye ya na wɛɛlɩ mɨ pɨ wɔɔ lóo nuŋ pɨlǝ kɨrɨkǝ. Pɨlo nuŋ pɨlǝ yaalɨ tǝɛ lǝ kɨrɨkǝ sɩsɩɛrɩ. Nɛŋ la ayaalɨ kǝ ǝooo vǝnɨŋ ala yaalɨ nɛŋyǝ lǝyǝ paa eleye sɩkalǝtɛ kɨkpa. dudurǝ ɖi kpii mɨ sɩkayooo.